Kosong falu esa dua telu ha lima ne hitu falu sio kosong. Kosong falu lima ne esa dua telu ha lima ne hitu falu. Kosong falu esa dua telu sio hitu ha lima telu dua esa. Kosong falu eaa dua telu sio hitu ha kosong kosong falu lima.